ما فى موقف طريف بعينه، <hesitation> يحضرنى الحين، لكن أعتقد أنه لازم نحنا كأفراد بالمجتمع نحاول نهون على بعض، ون- ونكون احنا الضحكة اللى تنرسم بوجوه الآخرين، إنه بس نساوى هيك، <hesitation> المجتمع بيتغير للأحسن، وبيصير أطرف فعلاً وأكثر تفاؤل.